Liɗɗi ngonɗi e nder maayo mbayɗi no jonnde faaɓuru ni, biyeteeɗi medis e Farayse, kaɓtorto ko calti calti juutɗi ngonɗi e mun ɗi. Ɗiin calti ina mbaɗi huunde wayno no posone ni. Ko ɗum ɗi kaɓtorto, ɗum kadi ɗi ñaamirta kadi.